والله درجات الحرارة، <hesitation> فى الصباح في مكة عندنا. <hesitation> لازم مثلا معتدلة نجول واحد واربعين كده معتدلة، لكن <hesitation> في الليل توصل مثلا جول اربعة وثلاثين إذا أيام الشتاء اثنين وعشرين، كده يعني.